أفضل يكون عندي قدرة في علاج الأمراض عشان أساعد الناس، وأعالجهم، وما أخلي أحد مريض ولا أحد يعاني، أما التحكم في عقول الناس إيش أسوي بعقولهم؟ كل واحد عجله براسه، أما الأمراض فهي ابتلاء من الله، لو الواحد يساعد الناس إنها تكون بخير.